La Thailandia è un paisi unni lu Buddìsimu è lu cori di la vita cutidiana, cu tradizioni ca riflèttinu rispettu e serenità. Li festi, comu lu capudannu tailandisi, sunnu chini di danzi e riti antichi. La cucina è na sinfunìa di sapuri: lu carri, risu, ervi e spezi.